عشان تسوي طبق سلطة فواكه بسيط اول شئ اختار فواكه متنوعة مثل التفاح والموز والمانجو قطعهم لقطع صغيرة واحطهم في وعاء ب عدين أضيف شوية عصير ليمون عشان تمنع الفواكه من السواد إذا تحب ممكن تضيف عسل او زبادي كصوص اخلطهم كويس وحطهم في الثلاجة شوي وبالعافية